<hesitation> ini, kuixhi, ña dinka nguixhi ta ña dinka ini, kingui vixhi ditandute xani nakuxa kenó, tenonguixhi ini ta ni kuxakeno, tenoxa nguichi vixhi ñadikuxa kenó, kongua hora té kue kue kuetekeno kidationó, koño tidayate ixhí nguixhi yo'o diciembre, di'ó yo'o enero febrero nguixhi nguixi tenoéxaki davii diinino tenuxakidavii kó diuda ko naxukanó.